Pos pa mí la cama es la vida, i tolo que sonin las cosas de la vida: el descansu, el sessu, las pelis d'iviernu. los sueñus, las siestas. Con tolo que tengu de trebajal i estudial pos la cama tamién es comu un reselvu de tolos penaerus i tolas estoforeas. Assinque quantis que termini la entrevista esta me vo pala cama que estó eschangaíta de tol día bandeandu paí parriba i pabaxu.